أكيد طبعا في شعراء مشهورين چدا في العصر الحديث سواء في المملكة أو برة المملكة، <hesitation> يمكن أشهرهم في الآونة الأخيرة ناصر الفراعى <hesitation> برنامچ شاعر المليون طلع الصراحة شعراء يعنى ف-في الشعر الحديث أقوياء چدا چدا چدا، الشعر الحديث هالحين يضاهى ال-ال-الشعر ال-ال-القديم والتاريخي والتراثي.